अगर मैं अंतरिक्ष स्टेशन में अकेलो फंस जावूं, तो सबसे पहले आपणे आप ने शांत करूँ, क्यूंकि घबराहट सै काम बिगड़ सकै है। मैं तुरंत सारे उपकरण अने सिस्टम ने जांच करूँ, <hesitation> ताकि खराबी को पता चल सके। फेर, संचार सिस्टम सै धरती सै संपर्क कर मदद रो आग्रह करूँ। उपलब्ध संसाधन से बचना की कोशिश करूँ।